Ncheya xa komen zi klav jwa'n yaba'na pues kuan men nde <hesitation> depen cho ya komen klavex ley nak re mesa' ya zila' o zi ya' pt- pt ma nzo mana clab naya nde por- por medid ndey jwa'n jwa'n bixa' jwa'n nabiy o zi yayidna re ta ndeja ya' naya perna tya kui'men depen cho medid kamen ngolo mney ngolo nden men klab zera kuan'ta ndegadmen azeitna na tobmena, nzaya pa komen lamen marti yekney nali tobmena, naba ze nday teley mday diba yana mney zabay nzo jwi'n dob yekna mbay nzoy ngenya yekna jwa'nata nak chan klaba'.